سټېټسکوپ هغه طبي آله ده چې د ناروغ د داخلي غړیو د غږونو د اورېدو لپاره کارول کېږي. معمولا روغتیا پوهان له دې آلې څخه کار اخلي. کله چې ناروغ کتل کېږي نو سټېټسکوپ یې په سینه یا څټ ور اېښودل کېږي، څو یې د سږو، زړه او نورو غړو حرکټ واوري. دا آله په تشخیص کې له روغتیا پوهانو سره ډېره مرسته کوي.